<hesitation> Raha sakafo zay matetika tsy rarahiana loatra indray zany a no resahana, reny voatavo, korizety, sôsety, reny izao tena hoe tsy misy mpitia fa hoe malemilemy, nefa raha amiko manokana aloha tsara izy io raha hoe hainao ny mampifangaro hanitra aminazy.